Ko mar ngil ngilin <hesitation> kue mar ngil ngilin hatubtu hanige megaku a pota ti posa miaku. akue akue ngilin tahul enga man wan hatati tar. man rebna tu kagno miku tru <hesitation> hatati puta. u toa tena yantuei tru tunmo <hesitation> tunmo. btena noga tru malto. Ako solon ngil ngilin mar hatubtu megen rke. Kue lu regen bakute nas enga kannan. bakute on enga. bakte na haling enga kate ling ling na tum. balam te sani num balam te nan num. Na tapla poata ko ngil ngil enga lamko la tra man tana man makum balam bakute sasala gno menga <hesitation> u lant ti psa miaku <hesitation> a matsi hihienge tar. Parpara poata. ako tra trengi akue halla ngi tra man makum bte na ha tubtu era man pannen a man katum bte reh na kue tra trengi bte hakats ngi,"noni bani ko mar hatubtu miaku a poata ti posioku kba ko sasala ngi Ko yati ngi ako mas- ako mas ktenga a kannan nas enga kannan a nigantoa. A kate nan meri e mas nigantoana. u ramun u hiski emas kana. aka te siru mera ramun u hiski e mas kana. nona manka rke. Bakute sasala menga aku rhena aku labi ponin u tanu hingal bakte la pne ngi tru tanu hingal. nonte sasala megaku ako mas hatubtun tuinenga a poata ti posa miaku